Izy ka resaka fahafantaragna raha azo antoka tanteraka zegny alôngany, tsy mitombigna tsara be aminah, satria o, <noise> arakigny fahafatragna zany de tsy misy tonga lafatra, ao, ary na misy fagnomagnana be karakory ary ka ôhatra de <hesitation> mety tsy hay fôgna raha jiaby io ary mety possible misy diso fôgna izy io.